أنا أشتغل في الأسبوع. تجريبا في اليوم، أشتغل ثمانى ساعات، فبالتالي في الأسبوع أشتغل اربعين ساعة تجريبا. الإجازات ما تكون كثيرة صراحة، ممكن أخذ إجازة كل ثلاثة شهور، إذا بأجلها أخليها دبل يعني أخ- أخذها كل ست شهور، وهذا دائما أفضله يعني، فتقريبا إجازتين لأربع إجازات في السنة الواحدة.